han ordinatɛr sire boni han sire boni tua mibin baro portablu tua mibin baro han a birotikira don to han birotikira nɛ wa zun omu ba de'arira wa lo <hesitation> o monitɛr mibin ho ecran suri mibin ho inite santral mibin ho clavie mibin han hoparlɛri ra mibin han prizira han adaptation mi ma do'uwa han cruru mibin chargɛr han mibin don tomu han mi ho portablu ere so na mu wian ca wɛna bin <hesitation> mɛ ordinatɛr cunu mi ma tete hobe dimiyan nɛ